<hesitation> Siramamy io zen̈y boaka amy fary. Ke i fary io amy zay mandalo izìny. Tsy vitan'ny tan̈ana fa rô izìny ndreky masìny àby àby io zen̈y man̈ano izy. Efa misy tany man̈ano izy zen̈y karà ataony a Sirama. Karà zen̈y.